Ma ütelnüq, et pigem salat. <hesitation> Taa piät olõma külh määnegi sääne hää salat, kas määnegi caesari salat vai midägi säänest, koh olõs kimmähe lihha seeh. Aga ma arva, et salat om lihtsält mõnusamb sööginä ku <hesitation> üts suur võileib.